Se mezkli ome mezkli yei mezkli nahuim mezkli makuili mezkli chikuase mezkli chicome mezkli chiyei mezkli chinahui mezzkli mtajtli mezzkli matlajtlise mezkli mtlajtliome mezkli.